Oh, untuk pasangan ya, <hesitation> <noise> tong mau menikah gitu apa pentingnya tong pelajari pasangan kita itu, kalau menurut saya itu ada dua yang paling penting sekali tong pelajari dari tong pu pasangan. Yang pertama itu dari tong pu pas- tong pu pasangan itu dia punya karakteristik, dia seperti apa. Soalnya dari dia punya karak-karakteristik itu, de paling- itu paling menentukan sekali bagaimana nanti kita bisa sama-sama. Soalnya kalau untuk soal pernikahan itu bukan pacaran. Kalau pacaran itu bodo amat. Ko mo- ko mo de pu sifat bagaimana ka, ah, yang penting apa? Aman, damai, jalan sama-sama, sudah, saling mencintai, sudah, saling baku sayang, sudah. Aman aja. Tapi kalau sudah bicara soal pernikahan, lebih baik ko belajar dia pu karakteristik tu baik-baik, ko mengerti de punya seluk beluk, de punya perasaan, de punya mood, de punya semua, pokoknya karakteristik sudah. Kok belajar baik-baik. Kenali dia baik-baik. Itu paling penting sekali, karena kamdua nanti satu atap, satu kasur, satu langkah sama-sama, satu keluarga, satu kartu keluarga, semua. Kamdua jalani hidup itu sama-sama, kamdua satu langkah. Itu paling penting. Dan yang kedua. Dia punya orang tua itu yang menentukan ko pu hidup dan mati nanti pas ko duduk baru masuk minta itu. Kos- selama ko berusaha untuk mengenali ko punya pasangan itu, usahakan ko simpan waktu atau ko sediakan waktu, sisakan waktu untuk ko kenali dia punya orang tua juga. Soalnya itu dia punya- itu- itu sudah dia punya itu cap sepuluh materai itu, tandatangan hitam putih itu, ada itu sudah de pu orang tua itu. De terima berarti tendatangan, sudah, ko bisa ko mo kenal dengan dia sampai dalam-dalam bagaimana, sampai de pu yang dalam hati, jantung sampai empedu, tapi kalo de pu orang tua tidak setuju, ko sabar dolo, ko tidak ada apa-apanya. Jadi, paling penting itu ko kenal de pu orang tua lagi. Pertama tadi dia punya karakteristik. Nah, seiring waktu ko perkenal- ko kenali dia punya karakteristik. Usahakan ko sisakan waktu untuk kenali dia punya orang tua lagi. Dia punya orang tua punya karakter-karakteristik, dia punya orang tua punya mau, dia punya- dia- dia pu- dong pu anak- dong pu anak itu dapat pasangan kayak bagemana, ko harus mengerti. Dong pu anak itu dapat pasangan sifatnya kayak bagemana tu ko harus mengerti, ko harus tahu. Itu sa yakin sekali kamu. Kam mo satu rumah satu keluarga besar itu juga, tiga kartu keluarga sudah, ko pu kartu keluarga dan ko pu istri, ko pu istri, ko pu mama mantu dong pu kartu keluarga, lapis deng ko pu mama dong pu kartu keluarga, satu rumah, tidak ada masalah, tidak ada saling iri, tidak ada kecemburuan, tidak ada perpecahan. Kam sama-sama. Karena kamu ko su tahu mereka jadi ko ada- ada pertengahan. Ko bisa jelaskan ko pu orang tua, ko bisa tau begitu. Jadi tidak ada perpecahan. Ya itu pernikahan yang paling simpel tapi, ya, butuh waktu sih. Jadi <noise> semangat pejuang cinta.